`ole kyatembean ko kou mombasa, mombasa kokararan amu mong'aree kopi parak, akeyae peet ak kemoi, nepo aeng ko nairopi, ko naropi ko kyacham amu mong'aree kora komii parak, aya peet komii kasihek kemoi komii kasishek kora.